Weyi a bɛɛ ma gue a ɲu buari ma bue hoo ,o ɛsire ,aba nii yi famua wɛ to bun ma weyi.